Wenä äjtyät yäki ijtumä sunpatä ja'k ijtu contento, por que hay vecee j hay vece este itpatät contento por que este itpatät yä'ki naskäsi, por que hay vece este ka'ntatä itpa contento hay vece este este desanimatzäkpatä, nta'ntä yosytyo'pa, nta'ntä wit'tyo'pa, jentyi'ntä it pit'tyo'pa äjtyä ntäjkojmä, hay vece pues cuando äjtyä contento ijtu'äk pues yospatä titya'majpatä, manhpatä yakti jut'tya'p, yospatä tza'mojmä, yospatä campo'ojmä, ntzäkpatä kama', ntzäkpatä säk kama', ntzäkpatä este de mu de muchas cosas de ja'ku yosupä yäki nasakopak'käsi.